פַלְדַּאר לִי סַאקְן פִיהَا אַנַא דַאבַּא תַקרִיבַּא קַאיִנִין סִתַּה דִיַאל לְנַּוַאפְذ מְזוּעִין פַלְדַּאר כַּאמְלָה מַאבֵּּין סַאלוֹן וּלְחֻ'רוּף וּלְמַטְבַּח, לְנַּוַאפְذ מְהִימִּין בְּזַאף חֵית כַּאיַעְטִיוּ וַחְד אֶצְּדוּ טַבִיעִי וּכַאיַעַאוּנוּ פַלְתַּהוּיַה דִיַאל לְמְקַאן.